A kam ne̱ yim ne̱ ni̱bi̱ tṵṵ mi̱ nyo̱shi̱ li̱mli̱m wṵ nkwang yṵm a kam ne̱ ni̱bi̱ e̱ mi̱lamshi na ni̱bi̱ yi a bṵti̱ bṵtti̱n nibi maake̱ le̱ kalmo̱ na nukun wani̱ li̱mke̱l me̱, rabe she yim ne̱ te̱ti̱ne̱ cire di̱shi̱ daam re̱te̱ti̱me̱ na mṵn we̱ na cire di̱ wani̱ li̱mke̱l me̱ ma nlan mi̱ di̱kan bi̱li̱ng cire a kamshi̱m atti̱n na mṵ di̱ nkiye cire ka a nfe̱ di̱, mu yang cere mangke̱ na ke̱e̱shi̱ ke̱e̱dṵ yang faake̱l mo̱ wṵ ni̱bi̱ bi̱yo̱ be̱ ye̱ so̱ kaane mṵ di̱kan leri̱ng, mṵ nkiye fṵ yibu, mu nkiye fere cum atti̱n my nkiye cire, magke na dṵro̱ be̱ yang takke̱l mo̱ mangke dṵro̱ yang bo̱kke̱l mo̱, cire wani̱ bi buye̱ funotu di̱shi̱ darki̱n, a yim ni̱ tete̱mi̱ ko̱nṵungo̱ me̱ wani nyo̱ li̱mdal kiyekel cire na nṵbṵ a ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ kiyeshin cire di̱ a yaa me̱cce̱ di̱ to me̱ nyo̱ li̱mal sṵṵ nṵbṵ attin nuburo yang kunkel nibi a nundo yang yang kwangshi̱n nyi yang yaa me̱cce̱ kwangshi̱n, na yaa me̱cce̱ o̱ ni̱bi̱ yang tongkorke̱l bṵtti̱ne̱ di̱ yim ne bwi̱i̱di̱ Mangke̱ yi̱karke̱ le̱ daam ne̱ lo̱o̱ mi̱ mbi̱li̱ngbṵ bwi̱i̱di̱ ko diin a daam te̱ti̱me̱l me̱, na mi̱ di̱ nkawo a ti̱i̱bi̱r lo̱o̱ nṵbṵ kasak kasak lamke̱l she̱l te̱ti̱me̱ di̱k dur fṵ cek dur fṵnnung, lamo fṵ lamo fṵ yibu di̱ ka na nke̱e̱bi̱ bwe̱l me̱ di̱ mi̱ nyo̱shi̱ li̱m a kam fim ne̱ atti̱n buye̱ ko̱ro̱ yang yi̱kar dure she̱ yang yi̱kar ne̱e̱shi̱, yang yi̱kar te̱e̱shi̱, ka nan nyi̱kar ye̱bṵ di̱ fo̱o̱r ke̱e̱shi̱ ka bṵne̱ she̱ di̱ ti̱ye̱ she̱ ka di̱ nyi̱ye̱ she̱ di̱ we̱ na nundo be̱e̱ yang yi̱karke̱l me̱, mṵ nko na buye̱ mangke̱ na bwi̱i̱di̱ di̱ yang yi̱karke̱ le̱ bṵrka loo yang yi̱karke̱ le̱ loo, mi̱ wani̱ nyo̱ limda le̱ be̱e̱bi̱ wṵ fi̱ye̱ri̱ng ki̱n kasak kasak lamke̱ le̱ she̱l dure shiye mi̱ wani̱ nyo̱ li̱mda she̱, mi̱ wani̱ nyo̱ li̱mal nṵbṵ mṵr dure shiye so̱ kṵ bi̱yo̱ be̱ nyi̱ maa shi̱i̱r ka na ndur lo̱ di̱ di̱re̱ shi̱ diin ma ndol kunshi na kṵ nkam kṵ nai̱ di̱ kṵyan kunkel durlo̱o̱ wo̱ro̱ kṵ yang maa yaa me̱cce̱ mṵ nko yan me̱cce̱ ko̱ro̱ yang a kwangki̱n atti̱n mṵ di̱kan yo̱o̱ kamke̱l dur kṵ yang kung ke̱le̱ dur lo̱o̱ na mṵ mṵ diin mṵ yaake̱l me̱cce̱ di̱ mankwangnṵm mur dur na kakkṵm kṵ yang kung ke̱le̱ yaa me̱cce̱ le̱ tṵ yang yi̱karke̱l kṵme̱ me̱ bi̱li̱ngke̱ le̱ nṵbṵ mur dure shiye maakel tṵ kwange̱. Maake̱l yaa me̱cce̱ a dure tṵṵ yang yi̱karke̱l shiye a daam ne̱ te̱ti̱me̱, mi̱ lambṵ di̱ye̱n di̱re̱ bwang fang mwari̱ng na mṵ mbwang fang le̱bdi̱r yṵtṵtṵ le̱di̱r re̱ kwangshi̱n a kam yim ne̱ te̱ti̱me̱ di̱, mṵ yang yim ne̱ ke̱kke̱de̱k me̱ nyo̱ li̱mal nṵbṵ yim ne̱ shiye mangke̱ ma mwari̱ng na bṵtti̱n, mṵ yang faa yo̱o̱rṵmbṵ yim a bṵti̱ bṵtti̱n ka ke̱lle̱ nukun na bi̱li̱ng me̱ nyo̱ lima le̱ yaa me̱cce̱ ko̱ro̱ na dṵro̱ ye̱ so̱ shi̱ yang yim kwaale̱ she̱ shi̱ diin di̱ dṵro̱ wo̱ro̱ yang to̱n laki̱n ma yaa me̱cce̱ kwangshin mbe̱e̱to̱ tṵṵ yang yikarke̱ nye̱ a bṵrka lo̱o̱ budumbu keeshi ndi̱re̱ nyo̱ti̱n li̱ma she̱ yim a bṵti̱ buti̱ i̱n wani̱ yi̱ karkal ni̱bi̱ na mṵ ye̱ mṵsho̱ mṵ diin di̱, to̱ na nshi̱i̱r faan de̱ ka na nbo̱o̱ro̱ bṵti̱ di̱ di̱we̱ yang yi̱karke̱l mo̱ yim a bu̱rka lo̱o̱ kwangshi̱ kṵ yi̱ ke̱kke̱de̱k na bṵti̱ bṵtti̱n kṵ we̱ tongkorke̱l nyimne bṵtti̱n kṵ we̱ yi̱karke̱l nyimne bṵtti̱n, na nko̱ di̱ nkati̱ki̱n a bwendtṵ ko̱ di̱ mṵ be̱ mṵ ntongkor shi a bwendṵ konungṵ to̱ we̱ li̱mke̱l me̱ swi̱-swi̱ mmaabṵ be̱e̱le̱nyi̱n yim a bṵti̱ bṵtti̱n wani yi̱karke̱ le̱ bṵtti̱n ni̱bi̱ we̱ yi̱karke̱l bṵtti̱n na kam ne̱ daam ne̱ te̱ti̱re̱ mangke̱ na tṵṵ yang cere be yo̱kti̱n kwaan ne̱ kṵme̱, me̱ nyṵwo̱ li̱nda̱ le̱ yim ne̱ mur dur a kam ne yaa mcce̱ dṵro̱ be̱e̱to̱ wo̱lsho wṵ be̱e̱to̱ wo̱lsho̱, wṵ be̱e̱to̱ wo̱lsho̱, wṵ be̱e̱to̱ wo̱lsho̱ na bwe̱ndṵ wol mṵn kati̱ kuura ke̱lle̱ mo̱ di̱ duro̱ diine yang kuurashi̱. yang yi̱karke̱l kṵme̱ mṵ kuwoshi kṵ nyaa me̱cce̱l kṵre̱ do̱r tṵṵ yang ki̱nal mo̱ mu diin e̱, kṵ mmur dure kṵme̱ di̱ ma nkina kṵne̱, kṵyan nkoshi kṵ mfaa dakṵm kaba kṵ yaa me̱cce̱l kṵme̱ ma kṵ faa ke̱e̱shi̱ li̱r a kam ne̱ yim ne̱ kṵ me̱ yaa me̱cce̱l kṵme̱ yang li̱mki̱n ni̱bi̱ kar yang bi̱li̱ngke̱l kṵwe̱ atti̱n di̱ nko dure kṵme̱ mṵrṵm murde̱ so̱ di̱ye̱n na kaarṵ di̱kan me̱ne̱ di̱ fe̱de̱ yang faake̱l bule̱ndṵ di̱m e̱ na kṵ mmur dure kṵme̱ kṵ yaake̱l me̱cce̱ kwangshi̱n di̱ bwe̱ndṵ me̱ne̱ de̱ mang ke̱ di̱ kan dire mbi̱yo̱ fiktikin shi̱ yang shuukin ma mfaa we̱ndṵ di̱kum dur e̱, ma mfaa bwe̱ndṵ di̱kṵm atti̱n kṵ di̱ kan mur dure kṵme̱ king king kṵ ying ne̱ kṵme̱ ke̱ maake̱l yaa me̱cce̱ wṵ yang ye̱karke̱l kṵ di̱ nko nṵbṵ kar lamke̱l nunde wṵ shii yang yaarke̱l kṵme̱ ma mfaa nundo yangka atti̱n na di mbi̱yo̱ di̱ye̱n mfaabu nunde, mbi̱yo̱ dooshi mfaabu nunde letti̱ to̱ bi̱raab she̱ mfaabṵ nunde di̱ bṵlle̱ shiye twiya twiya ye̱ so̱ nṵbṵ ko̱ kṵ nkuwo mur dure shi o̱ ma nyi wmi na shii atti̱n nṵbṵ di̱kan murdurre shiye mṵ nko nṵbṵ yang twiya bṵlle̱ shiye di̱ ndi̱b kṵne̱ kṵ king ne̱ kṵme̱ kṵ bo bṵtti̱n ne̱ kṵme̱ sabona na nang shi̱ yim wṵ a bṵti̱ bṵtti̱n e̱ li̱mli̱im yang yi̱karke̱l ni̱ye̱ di̱shi̱ be̱e̱ ke̱lle̱ me̱ biile we̱ maake̱l me̱ na bi̱li̱ng